<hesitation> Kôfa mande aviô mipetraky marikitry amy la fenaitira zey ten̈a tiako edy e. Atsia, tiako e! Fôtony izen̈y za kôfa mipetraka amy la fenaitre eo maro izen̈y raha hitako mahita raha jiàby izen̈y zey izy io.